Ũũ esako miinidoleeḃe niikaḃaba, ámiñaelomeme esakue níḃe, aḃaina moñmo múɭiźimi nire bomu muñamuzim numuzĩtikia ínerigawo nerene. . Esako aminaweġaɭo azimẽe niikaḃaba, eḃaba ériga ahaŋuġaɭo areneo, amiñanalo esakue níġabu káśokuġo kiaġe, amiñareġuñaźa kośaas, aileḃunaw kiġa nileḃumbenixotero moimiġaɭo aimãġaɭo vériga vorenele, nileḃure éźaehuśa biḃa, nimuikaɭo denee eya- eyaele. Amiñare káśokuġo niśaas aḃanileḃunaw kíġiniḃe nimbere, amaŋ níḃelomimo nixoten ni- ni- nire, nifaŋ.